Kilitiora bôka Kanada ndraiky, ao zen̈y ten̈a maro fivavahan̈a. Ankamarôzan̈y olo bôka katôlika jiàby, irô kà tsy de tia man̈avakavaka zen̈y bôka Kanada àby io, mahay mandray olo irô.